والله بالبداية احب ان اشكركم على اتاحة الفرصة هذي لي اليوم انا عندي خبرة جيدة في مجالي ومع ذلك دايما اطمح للتطور اؤمن باهمية العمل الجماعي والإبتكار واحب دايما اواجه التحديات واحولها لفرص لو حصلت على هذه الوظيف راح اكون ملتزم بتقديم افضل ما عندي لتحقيق اهداف الشركة والنمو مع الفريق.